قوة خارقة؟ خلني افكر شوية. اعتقد إن أنا بختار إني اختفي واطلع في مكان ثاني في نفس اللحظة، يسمونه بالإنجلينزي تيليبورتيشن عفر، لأنه هذي الميزة تقدر توصل أكل حق المحتاجين بسرعة، أو بدون تكاليف إضافية بعد. وفوق جدي ويش الا بيصير؟ تقدر تودي أغراض بعد بس يجوز بعد في فكرة أفضل من ذي بعد، بس هذا الي جه في بالي عفر.